Mahasamihafa amy rabosy amy amboa: rabosy io tia mipoerapoera, tia man̈abon̈abo ten̈a zen̈y izy, irô io manko tsy tia mandrimandry amban̈y fa an̈abo fandrian̈a, amy plasy tsaratsara fo. Fa amboa ndraiky, irô matoky ten̈a irô, tia miaro olo, tsy miran̈a feky zen̈y irô, irô ndray ary miaro an̈ô.